जो इंद्र धनुष छ तेमा सात प्रकार के रंग हुएंडन लाल नारंगी पीला हरा नीला जमुनी बंगानी, लाल होंदू गुलाब नारंगी बेटिंन गेंदा पिला बीटीं सूरजमुखी हरा बीतीं ग्रीन आर्किड और जू नीला से हुएगी नीलकंठ जामुनी बीतीं जामुन बैंगनी बीतीं बैंगनी फूल